He, puisi ia be nan pakek nai fai besakia. Ta talalu nan pakek lo foto la ma video la boe o, puisi ia nanu nilai. Nai nanonolik al, ma nai niana sakolah la fo lanoli. Fo, al bisa tao puisi sendiri.